Ta'e asou sali olama ta'e opetasi isae, si isae tam hutuwe tam lahotiye lane, tam hehuwe. Amhehuwe ehu, taeam humtenhelu euhelu lete asou salihelu ope ta'e mosae helu, tam si isae lama hehuwe, tam hehuwe yo lamatae nusuwaela yolama luma, lumata si una to ta ahatu tae si ute, si ute nae pason tae si una dendeng leuwe tae si etu'e si simpang yaoro'e ro'e amemena, pepesi, pepe kahinane si etu'e lama tala asi, tae si hiliyate me tae si tuwe ro'e ro'e, si sipageya ro'e ro'e, tau lamata'e naloe saireya'e. Mama'e si yam euyaha heirehelu wama tam etausule iyo, lamata'e is saire isusule wana hahu isa. Lama tam kuli kuliye mata taam, ta'lama. <hesitation> um huntese me helu mo lama niyem lawa mere ha ou an, tam tetepe lene leuwe tam um etahusule leuwe helu, tae himten helu mo malama helu

tae si hunuwe, tae yolama hunuwe hu hutwe mahuwe lai amane pepesi rapuse sinoro'e ro'e sepo lama retmapa pason pason, tae si nalou am an hari hari tae si unalo saeire tumisi iyo um an atm olama saetam mo, hintende sae u patoton helu, nai unalawa rompalo hahou pokal epalale helu rei jadi umhise palale me na lete'e tam sa i an tamni opere mulete'e roe roe ilama suama, lai pe amane umtilama tilau apalawa ta'e pepesi anase mane'i iyeuna lia lawa me karna hahong nusuhelu. Opam opao lae opa hahou anhelu akhirnya umna pelene, tahusule, una pokonya umtetehatai imle te parang parang mane, lou tamsa hahou an lehuwe. ewana tam lei ei tala alawa sahelu loho kali harap rei mane sa, aiya i unalawa helu boleh ke tamsa ehuese an tamni, na lama na haire na

Una a ana wetu tehi u na a ana, <hesitation> ila mehu i epe i epe na naloi an, i an tam ae wera sahae himten helu weti helu, weti weri weti tai lame, lame lalei hutuama suama hinten helu eu helu i eopa enbi e laum helu lau kana haho an helu. sa opena haere katamsa ewina sahae tamsa i an tam menio